Sohõ hayay kaŋ go haro ra i ga baa gumo toh ni di harizey ni ga du harize beeri yaŋ goono haro ra. Toh saaji boroyaŋ mo go haro ra, ɲgay mo da ni diyay ni ga miila danga manci harize yaŋ no ni ga ne daŋga harize yaŋ no toh cindo manci harize yaŋ no. Mauli yaŋ kulu da i beeri din koy i di yaŋ do i si di ni di ciifi ize beeray day nooya ɲgay no haray ra, saaji boray mo da i gwaro ɲgay day ga gwaro haro ra, ni di kaaray yaŋ kulu goono haro ra, mate no i ga ne ase bau yaŋ kulu goono a ra, jiwayaŋ kulu goono a ra, hayay kulu ciifi ize yaŋ no. Roze ize yaŋ bumbo da i beeri i ga beeri ka beeri kala i ma wuce matekaŋ ni ga beeri din. Ni di balli yaŋ i kulu goono haro ra ikulu haro harize yaŋ no. Toh naŋ kulu kaŋ i gwaro ba yawni no ka beeri gumo da a na gunguri daŋ ka fombu toh ni wo bora'ize ni si gana ka'ka noodin. Kuma da ni ga di hala nin wo harize di ko no za ni gana ka nango ra da na hari kar ni ga bay, a na gunguri a daŋ no noodin, a fombu no noodin. Toh balle ma koy noodin, din koy noodin nin da araŋ si ban baani, i beeri yaŋ no. Zama balli wo da beeri ɲga wo da i na zaaka ka furu matekaŋ bora'ize go yaadin day no a go ga furu day no dondola day no gumo.